Ma' jwa'n nzyeb tozna nak xe nak re- re ya gala, re mxuba, re- re mbela', re <hesitation> ee choja re ma' jwa'n ta nakap nyaba xa nak re mdina, mdina zana na nzebna ma' ntaka na naziba nabyo'uta ma na kap nya ma' jwa'na znyebna ma', mbay xe nak mbela' na nzo rol mbela' xe nak mtyonta' xe nak mxiba' ba ale ma' nkey per ne'gala ya na ngentra yal naban lo men, jwa'na za ndan thi wan ndan o ndan thi go ya'ba ndan thi plo thi lad ndan na- nalax na tenn- tak wanaza na ryot lozon tak nzyebna re ma'ba nday naxke ma'y chona nday na ze naxke ma'y yan nday naxke ma'y, mbay asta nu mbux ya jwua'ya mxi ya jwua'ya nu mxiba nakap nak mxi <hesitation> ndo jwi tozmena re- re palad nzy menre re yiba' re yi nalre'a nzo bes ta ndamen wana ndamen ndamen ngon ndamen re palad nlitmen thi ke naba nzo bes ncha zamen ma', mbay na tyz men na tyz tata nimen xa nak re- re men gotre mbyen men ta'ta cho eyida o ta nimen ndamen lo wana'na, mbay naba na nda tyz mke ti ma'y cho'a a na nyedla cho ma' mkey choa'za na jwa'na ze re- re ma' ta ma' ta kap nak ma' ta ngo yiz ma' ta ngo yaguj ba ma' za nzyebna ma' nakap yia'ma' njwi'men ma'za nzyebmen zeba nryoxamen naba, mbay xe nak nuga ya gal na ya gala na nzyeb men yagala tak ma le yagala mbesxa na tyz ke yalaga cho'aza ngentra yal naban lo'a. Mbayna nuga xe nak re mxuba na, mxuba ngo exlye mxuba ngo re nakap asta nuga re ma' jwa'n ta nzyebna nak re mblya, nzo rol mblya- mblya nkuez mbesxa mblya- mblya ta nxyob lo- lo ye lo- lo wana ze ndamen thi lo wan nzo bes anta do anta mxila nya yia mblya ja' mblya yaza jwi'o tyz ke mblya chomen ja' per asta xlye ngo ma' ngo ma' lo men na- na nazos nak jwa'na ze re ma' nazosa na nzyebna ma', thiba na nak nya ma' na thiba na nazos nya re jwa'n nlinu ma' men, ntatima' men na- na bueno le ma' naka ma' nde ma' lo izyore mtan- mtan xa nak xa mdo roba ma' par thi jwa'n mtanxa ma' per ma men nzyebmen ma' ma le ro ma' neo jwa'nta ndo yiz ma' ndob ro ma' nzo bes nke ma'y naka yun lomen naka yaguj lomen jwa'naza na nryot lozon ma'.